Ronono ihany izy satria tafiditra agnatin'ny karazany ny ronono misy karazany misy le rononona ôlombelogno, misy ronono <hesitation> na biby mampinono de misy ronono avy amin'ny zavamaniry de ôhatra ronono soja ake zao tafiditry agnaty ronono vita avy amin'ny zavamaniry de ronono izy e.